Ny ilaivana grille-pain anh <hesitation> ilaina izy io anh aminà fagnatonoana mofo. _x000D_ Raha ohatra ka andro mandraina iny ianao anh tianao hikarepodrepoka i mofo, tianao mafampana i mofo, de afaka ataonao asofokanao agnatinà grille-pain-gna de mivoaka avy akagny izy anh de mafana sara sady mikarepoka no maimay.